Emyaaka ikumi yomumaisho nyine amasiko ninza kuba ndakora nka omwebembezi, kandi ekindi ninza kuba ndevuga, nyombekire, nyine abaana nyeyongyezeyo mubitabo byangye nyege kugira kinyambe kubona esente ziigiireyo n'okuba omugaiga akusingayo.